Ngud mandarina, xi'sa, koka, yala', btyay, btya xila, btya jwa'nta nzo ned yi rey nzo chop ned btya, btya- btya xil mbes men naba btya ndap palad izyo nagus izyo- izyo nazu mbay na le btya jwa'n ta mda ned yire btya bixey btya nawue naxe ndiey, nap toza za nak na- na tiem rea na ndasostey re jwa'nta ta nda ndeta tiy re izyoba ta ndoke rzuizyoba ze nuy li za ke buentrey na mbay na yala'na thidi ngud xlye nak yala' le yan la ndad izyo nalre de yal nda izyo naze izyo naze' za nawueba nya yal nxyen yal nuga papay na papay nak izyo naze tyz ley izyo nal nxyenka- nxyenka ngud papaya yez rea per <hesitation> lo nala naze anta bix jwa'n bixa ngenta antanal ndiey mbay naze le papay ta nryo ned- ned izyo- izyo nazuba jwa'na nawue naxe ndye, ngud sandi ngud sandi na ndadey re re yez nal re le ngud sandi re- re jwa'n a izyo jwa'n nazuba, mbay na taga ngud kok ngud kok izyo nazu na ngud kok na mbay nuga yejna nzo chop ned nzo nar ned nzo yej go yej goba jwa'n ta nda izyo nazuba mbay na nzo yej lan yej lan nda izyo nal izyo jwa'n lad yire na lad nal ze. Nke toz yej lan, mbay nzo- nzo nar ned ngud xlye xa nak ndraxa- ndraxa nzo ndrax izyo naze na nzo ndrax izyo nal, ndrax izyo nalre chele nala nagen tozta nazi toztey mbay re jwa'n re ndrax nazuba na re ndrax ba nazi nawue naxe ndiey, mbay nzo limna, re lima na re lima nda izyo nal nawue naxe nryo na nzo chop ned lim nzo lim tata na nzo lim niz bes men lin niza- lim niza na- naxe toxtir ndiey mbay na romedey na, re lim nizey tyz ley na ndyakmen nkezu renmen tyz le- le ndyaken na tienta mbalk mena <noise> ndota jwa'n ndyakmen jwa'n ndyak nu ren men naze tya naze jwu'men thi jwa'men- jwa'men lim- lim niza na jwu'men xabney naze tamod nde- nde tayai lomen par lo renmen nayana, mbay nzoga nzoga re- re ngud re xanak granada, granada nke lad yi' nalre per te yia naya na ak buenta anta re granad nchatoz ngid tina na ncha re ma' luzney na nzo yej na na nu le yej na le xe ndye kotemen gok leney jwa'mena yexmena. Tobmena lo kuy naze yexa, mbay naze kotemena ngoj le na tata jwa'men- jwa'mena kon limon nzo roamen na tiemp re nchamena kon mayonez re ngud xlyeba ze nak xi'sana xi'sana na nuga xi'sa nzo xi's, xa nak nalre na nzo thi ned xi's <noise> bix za mbay xenak xi's yo nazuba nzo thib ned xi's nabi tamod nak thib ned xi's nzo nzo naya nabay re nak re nguda melona ngud melona ngenta lo yi nalre melon nzo re ned nazeba nabay re ngudba nzo.